راح أهتم بدراستي أكثر علشان هذا الإسبوع كان عندي إمتحانات، وكان عندي ظغط كبير، وما قدمت الإمتحانات بشكل جيد، مثل ما كنت أتمنى، أتمنى لو رجع بي الزمان إني أدرس وركز أكثر، وأحاول أقضي وجتي كله في الدراسة من غير أي إبتعاد عنها.